﻿Nee ni minjii babbank kwande khan bokgra fuugee dun bank, bank kwande khr chuwaanii ti ii tii riimbu kigko schikko, khara chjuu babbank kwaan dee, schuu ii schuu ii chidam <noise> gbette khamma a ii, a icchi schiikgum amma khamma schii kho ii babbankwandee ta ikkho schikko wala, sai ii <noise> gappa, sai gappa kumma, gappa kha ra chjuaa nii, ka ma fuundi kgekkha foori khan chji khan chji kha ii, <noise> wa chjii foori nin gappa kaw